Irlanda pe ko jaeko oime jokope mbaeti vi iroi mbate ˂hesitation˃ jare oime vi añetete ironja rangagua jareko jokope oime jaivi ye jaivi opaete año jaivi opaetei jokua jaeramo jokope iviaki mbaeti oviakvie